<hesitation> waɗde ñalawma muuɗun ley ɗo daabaaji maraa ɗun ɓuranikan, sabi miɗe yiɗi daabaaji sanne. A heɓan pijjaa e majji. Daabaaji ladde fu hertanaaade ɗun. <hesitation> Ɗun huunde non nde, mbel mbeloore ɓerndan mbiyataa jonka. Ɗun watta so cuɓiimi.